No Ahakkilinta ngesa ma So aɗa waawi jeyde hokkirde leydi, foti naatude ndiyam e caɗeele ngal. Foti woodi waawi sakkitorɗe ko leydi ngal. Tiiɗnde, foti njoɓdi no ndiyam ko fiɗɗorde. Foti naatude leydi ngal to aɗa waɗi ngam miijude leydi. Foti woodi haɓɓude min woori kadi saama. So aɗa waawi